A coxiña di paixi bassi a l'é un pö comme quello do Belgio, piatto unico, no comme da noiatri che gh'é o primmo, o segondo e avanti coscì. I olandeisi preparan un piatto co-e patatte frite e moscoli, carne boggio con çioule e bîra, sciöpo de meie e peie. Sedonque gh'an de suppe a base de pollo e pescio e verdue locali